जदि तैं प्रत्येक सप्ताह यात्रा मं बिताए ग्या समय क दिन मा बांटना चाहे, त इसका मतलब होलू कि तैं कुल यात्रा का समय सात दिन मा बांट सकै। मान ले, तैं सप्ताह मं दस घंटा यात्रा करत हौं, तो तैं यो समय सात दिन मा बांट सकै, ताकि तैं जाण सकै कि तैं प्रत्येक दिन औसतन कते समय यात्रा कर रह्या हो। इसे प्रक्रिया स तैं समझ सकै कि सप्ताह मं यात्रा का समय कते दिन मं खर्च हो रह्या हो। ई विश्लेषण खासतौर पर ओसमे काम आवे, जदि तैं अपनी यात्रा के समय क अनुकूलित करणा चाहा या अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना चाहा। यात्रा का समय दिन-प्रतिदिन बदल सकद, जैसे कछ दिन ज्यादा यात्रा हो सकद और कछ दिन कम। इसलिये यो जरूरी होलू कि तैं अपनी यात्रा का समय सही तरीके स बांटके अपने दूसर कामन के वास्ता समय बचा सकै।